He, sapatu ia ndia bagian-bagian na ba'uk ka. Hapu uper, ndia so na sapatu bagian lain na. Ma Kadua nade insol sapatu dalen na, ma out sol ndia-ndia sapatu sol manai deak ka ma hils so, na sapatu hehetan na, to boks so na pedan na ma aisti so na tali sapatu bolon na, ma su leis so na sapatu talin na.